Balɗe noy liɗɗi waɗata e nder firiza, fadde muɗum bisago fa tawe nyamtagu. Ɗun yehi fa labu tati, to liɗɗi fewinaɗe non tawe ɗi gatta e firiza fa ɗi jorna ɗi ngaɗi ɗon ɗi lati hayre. E ɗi ngaɗa balɗe tati, balɗe nayi, ko ko buri non no. to tawa ma liɗɗi non no ɓowina wa, ɗi ɓowina e ɗi lilawa fu e ɗi ngaɗa nyalaɗe ɗum ma ɗi bisaki. to ni liɗɗi ca'adi nun bo, ɗo kan ɓurata nyalande yago balɗe ɗiɗi tawa fuɗɗi e biso to nyamaka.